E noi ana wau i ka luna o kaʻu hana no ka hoʻonui ʻana i kaʻu uku. A laila e hōʻike ana wau iā ia i kaʻu hana nui ma ka makahiki. ʻO ka mea ʻekolu e wehewehe ana wau i ka luna i pehea wau e kōkua aku ai i ka ʻoihana.